بفضل إني أكون موسيقارة مشهورة؛ لأن الموسيقى تعكس مشاعري، وتجربتي في الحياة ،وأحب فكرة إنه أكون قادرة على كتابة أغاني تلمس قلوب الناس ،وتؤثر فيهم ،وبعد الموسيقى تجمع بين الثقافات وتخلق لحظات جميلة، وأحب إني أشارك هذه اللحظات مع الاخرين.